Gny fiady varotsy atsena! Magnomba gny mpamaorotsy: ''dimy arivo!"Miady varotsy amin'izao ategna, aha! Mba ataovy dimanjato sy roarivo! Ohatsy an'izay. <noise> Manogno ambony gny mpamarotsy da miady ategna mba hatao ambany gn vidiny.